ஆம் ஆண்டு நெகிழ்ச்சி, செயல்பாடு மற்றும் கலாச்சார மைல்கற்களின் ஆண்டாக தனித்து நிற்கிறது. இது பாலின சமத்துவம் மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் பற்றிய உலகளாவிய உரையாடல்களைத் தூண்டியது. மில்லியன் கணக்கானவர்களைக் கவர்ந்த முழு சூரிய கிரகணத்தின் ஆண்டும் இதுவாகும். உலக அளவில், காலநிலை மாற்றம் பற்றிய விவாதங்கள் தீவிரமடைந்தன, குறிப்பாக பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில் இருந்து அமெரிக்கா விலகுவதாக அறிவித்த பிறகு. தனிப்பட்ட முறையில், எல்லைகளைத் தள்ளி, மாற்றத்தைத் தழுவி, எதிர்பாராத இடங்களில் வலிமையைக் கண்டறிவதாக உணர்கிறது.